الشهر المفضل بالنسبة لي هو رمضان، أستمتع فيه كثير لإنه شهر مميز ومليء بالروحانيات والتقرب إلى الله، وكمان في أجواء عائلية دافئة، أحبة تجمعات الإفطار مع الأهل والأصدقاء والأنشطة الدينية والروحانية، الشهر هذا يعطيني فرصة للتأمل وتنظيم حياتي، في شعور من الراحة النفسية والسعادة.